د، په بدن باندې د واړه زخمونو یا هم د قطع سوي ځایونو، ا، پاک ساتل ډير مهم دي او دا باید په داسې شکل سره صورت ونیسي تر د خاورو، دوړو او نورو کثافاتو نه په امان کې وي او همدارنګه که چیرې ممکن وي نو باید انتي بیوتیکو لرونکو ملهمونونه استفاده وسي تر څو هلته مکروب داخل نسي.